Kada tuní ú arroz kada tuni u sopa kada nevñɨo <hesitation> te kāiu ntúchi ne ɨn tāꞌvi kúñu ñanta tāꞌvi kúñu ñanta per tí ō ée anekunūu eku ci ō sé ane kunū xeku ci o kunūukuokunutaꞌan ñɨ tɨ́ ntiō kau kúnūutaꞌan xeku chi ntiō kai kúnu taꞌan ceku ci káu dve arroz kau sopá pero tsí īꞌní thi kaíu ña kaíuviin <hesitation> a kunɨaꞌa canariu ī ikui u komída vá thi ntio kaí u dɨve cáꞌa nɨve ntúchi ñētɨ́ i este kúñū ékau kúñū kuchi ñaan ñantá nuu kaiu kúñu taci ñata ñata ci ñ ñīītɨ́nté kɨmí ñatai ñitɨn nte kɨmín <hesitation> kane kunūu dîliꞌtɨ i dɨvā dií chi komídá no nduchi dií csi ntuchi kunuu koꞌno cafeé ngo ntakáfe ne ntiokōꞌyu cafee tséa ka kāfeé ō sé k i ɨtee a tsi nkákoꞌú <hesitation> ō sea kei.